بيش تهبط تطبيق ولا أبليكيسيو في تليفونك لازم تدخل على بلاي ستور وبعدكيكا تبحث على الأبليكيسيو اللي انت حاجتك بيها وتقوم بتنزيلها تيليشارجيها في تليفونك آآ تستناه كاين عندك سباس في تليفون تتلى شارجع فيسع فيسع، سينو لازم تفسخ السباس باش تكون على قد ال-السباس اللى عندك.